عشان تنظف الفرن أول شي طفيه خله يبرد بعدين زيل الرفوف واستخدم صابون سائل مع مويه دافية، نظف الجوانب وإذا فيه دهون صعبة حط بيكربونات الصودا مع الموية وخلها شوي قبل ما تفركها. نظف الزجاج الخارجي واتأك- اتأكد إن كل شي جاف قبل ما ترجع الأجزاء، والحمد لله بيكون الفرن نظيف.